Meksika yoki Italyan taomlari orasida men Italyan taomlarini afzal ko'raman. Chunki ularning makaro'ni va pizza kabi taomlari juda mazali va sevimli hisoblanadi. Shu qatorda mening eng yoqtirgan taomlarimdan sifatida qolgan.